ʻO ka mua, pono e kaumaha ka lāʻau lola. Pono pū <hesitation> e paheʻe maikaʻi ka ʻāpana poepoe nui. <gasps> E hamohamo i kekahi ʻano palaoa ma ka lāʻau a ma ke pākaukau kekahi i ʻole pipili nā mea i ka lāʻau lola. E kau i ka mea e hoʻopālahalaha ʻia ana ma ke pākaukau. E lola i ka lāʻau lola ma luna o ia mea me ka ikaika o kou mau mākala lima. Pēlā nō.